Aya nikiwa frii, si <hesitation> nkiwa sina kazi, napenda sana kusoma bibilia, kabila kusoma bibilia napiga goti naomba, nikabinda kuomba, basi ana muzukuu yangu pengine saa za kumwa hayumo, hasa wao niwaombea, basi namwombea, nenda kumwombea hao, kwenye kusoma bibilia, nasoma bibilia mstari wa Mathayo, Maiko, Luka, sazo nisomave. ngu bibilia ibo, nikawahuru, nikawahuru nangonetwa homwele, nkaa nao, tatamwia minki, kwa vigengegenge kwa watu, kua kipenda kobazi za watu, nikana vinangu wenye tatamwia hao, nakuta mie nataseka wavunangu vitana, na wou nae bwana <hesitation> ndo utegule sehemu gaya. nawamba sehemu gaya mie kimkunda. ambya <hesitation> ntakutegua sehemu gaya bwana na huyuyu muzuku yangu uyu Mjatu uyo, uyo ni muntania kwei, akanambia nisegue sehemu gani, nkamwambia <hesitation> sehemu gani akantegua, we ndo ntegue wewe, basi twapiga sitori <hesitation> na waumi yetu hao, <hesitation> nikawa kama sifi na kazi yoyose basi takaa tapiga <hesitation> tamwia ami yetu taseka <hesitation> wamanyoka nezukuwe, kanizukiwe nekutenia, basi wakawa tena we mwizukuu mwenyewe waseka tu <hesitation> ni nanii ntanie hivyo <hesitation> ni nani lakini <hesitation> tatamwie taseka mwizukuu. Tekaa basi ndo historia zetu hizo lakini historia zaku vigenge, historia geagi tunai mbwai huko, haya kuna kibati huko au kuna anhaah!! hiyo mi sina hayo maana mana kama nvu ninayo kitaki kwenda kuzungwa mbeya. <noise> ila anza kwa <noise> hivivi <hesitation> hivya wakristu menishauri nikakaa nsome Biblia, nite kansani, mwoombe kwa sababu kammanya sawawa nakati Mungu kasema kwamba ndiwe mle- mme- meketeyari, na waislamu pia hivyo hivyo Mungu kekusagua maana kuda mbwinguni hakuna mkristu wala muislamu, kwamba waislamu pia m- mtunze ibaada msikitini mkaananaenu pia muelee chuoni wakasome niwakusimama ahimizana wenu waite kansani <noise> waka wakasali waka kaita kansani nenda hwa mwenye minida Mungu kamada sema mbwai. wakaita msikitini wenda amanye Mungu asema mbwai lakini mkakaa tu mkautea wana wa- wazuura tu siku ya kansani ya jumapili kawaita kansani, siku ya ijumaa kawaita msikitini, basi muwafundishe wana wenu jameni ku- kum- kumjua kummanya Mungu, Mungu anataka kuabudiwa.